Ny amin'ny fotoan'ny ririrna ny agny zay manintsy sady misy ora fa lafa tonga koa ny fotoa fahavaratsy sady mafana ny agny ro <hesitation> tsis ora zany fa maiky.